Laha i zay misy mahery fo ka misy ny raha tsy hainy da soa avao ny hampia i soa avao i ampia.